د ګنډلو ماشین البته دستن او تار پواسطه باندې کار کیي، البته کله چې تاسې هغه د پایډل پواسطه، د پښې په واسطه یا د لاس په واسطه باندې تاو کړئ، د هغه کار چتر لاندې حرکت کوي، د دندانه شکل لرونکو دندانو په واسطه باندې البته ستونو ښکته پورته تلو په صورت کې پارچه یو طرف ته اوړي او حرکت کیي او ګنډل کیږي، تر څو دا تاسې ته اجازه درکیی چې هر نوعه توکر او جامې په باندې وګنډئ.